إجازتي المفضلة هي عيد الأظحى، لأنه يجمع العائلة والأصدجاء، نستمتع باللحظات مع بعض، الأجواء مليانة فرح، والأكل لذيذ، وكمان أشعر بالسعادة وأنا أشارك في الأضحية وأساعد المحتاجين، الأعياد تعطينا شعور بالترابط والمحبة، وهذا شيء مهم بالنسبة لي، فأنا أحب إني أجضي الأعياد مع الأهل والأصحاب.